Kayi ìkà màa ówo ɖèe nyréwu ówó báa ŋè nyo ówò nìɖì kà lèe kayi à tusi úni hɔ̀nyo úni nyàmà, ú ná mla kɔ bú ŋèè, úni sú ù mla kayi ù ɖi ni ìkà zìiwɛ, ówo ówò nì sò ówò nì bùtɔgbe ímàma ìgbè, ówó ba tu ìkà yili wì ówó bàlí áyiti lɔ ú nà wulu kayi ù wulu kayi bùú ni kínì nì kpo bɔ̀sìkplà káà u ne zì nyaàmlɛ blù ìkàgege nìlɔ ɖí ìkàgege ká na kɔ ɔyu tòo káèè ówò nì ɛnɛ́ àámi ènì màa lèe ówo nyo úni ɖí màa ówó ba tu fo nyo éyìlè lèe ú nàá yìlè màa ù nàáá zi ànyàmàà káèè màa jɔ̀ blú plémú ɖí ni kɔ kó tú wì, kó wi ìkà lɔ kà wulu blɛ̀ɛ kayi à nàáá mi wìì kɔ tú nyo bubo lèe kɔ sò kà wulu kása kɔ zé èŋeà kínì sú ù mla kɔ bu zési ìkà kàzá jɔ kása kɔ bu zá <hesitation> èŋèà kɔ bu zé wi ìkà úni jɔ blù kele àni màa ówó ba nyu ámi blù ɖí únàwá kíni únì zòo mámi <hesitation> úŋùnì kà ùnibì nìkà òlò nìkà màa óɖò lèe ámi búá únàwáà ka àá mi úna, á náa mù àkpɔ̀kpɔ́ɔ̀ni, ɔ̀gbànì, ílàlɛ nàábua màawu búá sú ìkà màaké ò nyo ówó nɔ̀ku ámi ùtòinì ɖálɔɔ kíni ɛɖí ówó be ŋè mámi blù úni úwaanì ká ɖíni ówó be fè ògo lèe sa ha akpa ówó be èfe kíni ká gò ówó bo gu ká kíni búá ɖìi ìkà màaké ówó be nì okpo bɔ̀sìkplà mámi kɔ ówò nìɖìgagla sú úni ɖálɔ̀ɔ kíní búá bù zo ówò nɔ̀ku ami.